Owu idoho min mkpọñ itu eke ukwra itie eke ndọhọde owu emen min aka edi ebi efik ntak ndọhọde ada ke nyem ndika edi ebifik edi ami ntu efik nyuñ mmama itie ntude and ebi efik eyie tutu idukhọdu sidhde titie efen ebi mbakara oko ntañ nsañ midukhọde ke ebi efik inemesid mi efen mkpemade nditie ke ebi efik edi nwam mmi ndito mmi mmo kpukpru edu ke ebi efik nkwenne mikemeke nkekip inemmesid kitid efen dke nkade mkpọñ nwan nni ma ndito mmi ndu ma mmo nwam mmi ma ndito mmi ndu ma mmo ke ebi efik esid iyenem min ikan ami ndikpọñ nte nte nka ebi mmakara nkwe ɛe nkade nkanam ke ebi mmakara se nkade nkann ke ebi mmakara nyekanam ke ebi efik mkpoñ itie eke nka ebi efik nkodu ma nwam nni ma ndito mmi nsie mmo anyin mmo esie min enamde toño usen ubọk udu ma ndito mfo ma nwan mfo ofo ekip inemesid odu uwem mfo nte enemde fin ma famma ndito mfo so nkukra itie mkpemade ndika edi ebi efik nyemke ndika ebi mmakara